Ichatengu ichatejó ichatejan ichateñujú ichate'ún ichatejun ichateyatu ichatejin ichateñaja ichatekjote ichatetengu ichatetejó ichateteján ichateteñujú ichate tjia'ún ichatetjia'ungu ichatetjia'unjó ichatetjia'únjan ichatetjia'unñujú ichatekan ichatekangu ichatekanjo ichatekajan ichatekañuju ichateka'un ichatekajun ichatekanyatu ichatekajin ichatekañaja ichatekate ichatekatengu ichatekatejó ichatekatejan ichatekateñujú ichatekatjia'ún ichatekatjia'ungu ichatekatjia'unjó ichatekatjia'unjan ichatekatjia'unñujú Ichateyachan ichateyachangu ichateyachanjó ichateyachajan ichateyachanñujú ichateyacha'ún <noise> ichateyachajun ichateyachanyatu ichateyachanjin ichateyachanñaja uchan